тамаша жыл таңғы аудиошоуына қош келдіңіз
қайырлы күн қазақстан және барлық әлем
бұл күн шуағымен жарыса оянып күнін жаңа идеямен қуанышпен бастағысы келетіндердің аудиоблогы
бақытты болу ол біздің таңдауымыз
сәлеметсіздер ме қымбатты менің аудиоподкастымның тыңдармандары
көптен күткен сақтан әзер жеткен менің келесі эпизодыма қош келдіңіздер
эпизодымның шықпай қалуының себептері бар
енді менің подкаст әлемімде жаңа формат
енді мен сіздерге аптасына бес аудиопадкаст ұсынудың орнына аптасына үш аудиоподкаст ұсынбақшымын
себебі менің алдымда өте үлкен сұрақ тұрды сан ба әлде сапа ма деген
көп ойлана келе шештім
санның артынан жүгіремін деп жүріп ыыы көп подкастарымның біреуі нашар біреуі жақсырақ біреуіне көңілім толады біреуіне көңілім толмайды деген сияқты
сол орындардың орнын толтыру үшін енді мен үш аудиоподкаст ұсынатын болдым
алайда егер де мені тыңдағыңыз келіп бара жатса немесе өзім аудиоподкастқа деген құштарлығым артса аптасына одан да көбірек ы эпизодтар болуы мүмкін
әрине ол менің басыма идея келуіне және қолымның бостығына байланысты болмақ
алайда гарантия беретін бір нәрсем бізде аптасына подкасттар болады
және оның саны бесеу емес үшеу болады
ал жарайды онда кеттік
біз аудиоподкаст шоуымызды бастаймыз
бүгінгі подкастымыздың атын мен би ерселф яғни өзің бол деп қойдым
қазақшаға дұрыс аудардым деп үміттенемін
алайда сіз түсіндіңіз ғой иә
яғни би ерселф өзіңмен өзің бол

енді тақырыпқа көшейік
сәл пәл уақыт бұрын жақын арада мен өз өміріме өзім эксперимент жасадым
өзімде бар қасиеттерге біраз көңілім толмады
және де ойладым бұл мендегі бар қасиеттер қазіргі заманның реалитиына сәйкес келмейді
яғни мен қазіргі қылығыммен жүре берсем аузым ашылып бұл өмірде көп нәрседен құр қалып қаламын деп ойладым
нәтижесінде өзімде бар қасиеттерді ішіме тығып жоғалтып сыртқы әлемде көбірек бағаланады ау деген қасиеттерді дамытпақшы ой болды
оны білесіздер
мәселен ііі егер де біз ммм сыртқы ортада кетіп бара жатқан кезде қайырымды болып әр нәрсеге көне беретін ііі біреу бірдеңе айтса иә кел көмектесейін деп айтатын адамдарды көбінесе қоғамда көп басынып кетеді иә
ііі тым қайырымды болсаң басыңа отырып алады деген сияқты ғой
сосын мен ойладым і енді осылайынан і а у деп жүрген кезімде і өз басымнан өзім айырылып қалмайын
талшын өзің мықтырақ бол қаттырақ бол і әр нәрсеге көне берме деп өзімді шынымен настрой яғни өзіме бір арнайы көңіл күй жасап алдым
нәтижесінде ыыы мен сыртқы ортада адамдармен қазақстанға енді келген кезім иә
нәтижесінде мен енді қазақстанға келген кезде адамдармен танысқан кезде оларға қатты көңіл аудармайтын болдым
ыыы қатты жүрегіммен берілмеймін
иә сәлеметсіз бе иә жақсы жоқ деп
ыыы немесе біреу бірдеңе меннен сұраса оған да тарс тұрс еткізіп жауап беремін деген сияқты
немесе ммм біреу бірдеңені сұрағысы келіп тұратынын сезетін болсам оны ы ол өтінішін айтпастан бұрын жауап тастаймын
ыыы деген сияқты түрлі өз өзіме қайшы келетін қылықтар істей бастадым
яғни ііі ішімдегі мені шығармайтын болдым
көп сөйлемейтін болдым
көп күлмеймін
ііі көп өзім ііі не танытпаймын ілтипат деген сияқты да
і сөйтіп сыртымнан қараған адамдарға білімді ақылды қатал ііі і өзіне не керек екенін білетін уақытымен жүретін сондай тарс тұрс еткізген бір машина сияқты бір образ жасадым
алайда білмеймін бір үш төрт күн өткеннен кейін өз образымнан өзім шоши бастадым
біріншіден ол сыртқы ортамен менің қарым қатынасым қалыптаса бастамады
ы ешкіммен ешқандай контакт орнатпадым
және біраз адамдармен тіпті ыыы ұрысып қалатын жағдайға дейін жеттім
ұрысқан жоқпын әрине
алайда бір енді көңілді емес атмосфера қалыптасты ау деп ойлаймын
сәл пәл қаталырақ
сосын кейін ойлайдым үш төрт күннен кейін ыыы бұл жолмен енді мен жүрмейтін сияқтымын
талшын қой
қайтадан бұрынғы өзің болып көр
көбірек ііі саған солай ыңғайлы ғой деп
сосын ертеңінде қайтадан жаңағы сол бұрынғы көңілін суытқан неше түрлі адамдарды қайтадан көре бастадым да
алайда өзімді басқалай ұстай бастадым
көбірек күлемін
көбірек өзім болып та
ыыы себебі мен адамдармен қарым қатынас кезінде үндемей қалғанды ұнатпаймын
көбірек сөйлегенді ашық болғанды әйтеуір реті келсе бір қалжың айтқанды ішімдегі ойды шығарғанды өте мөте жақсы көремін
сөйтіп сол өзім бола бастадым
ііі барлық адамдардың есігін де ашып кіремін
і қалжыңымды айтып қоямын
ііі өзімнің өмірімде болып жатқан оқиғаларды қосып айтамын
әйтеуір і еркелеймін реті келсе
бір нәрсе болса ыыы комплейн яғни өзімнің мұңымды шертіп кетемін
сөйтіп өзімен өзім бола бастадым
нәтижесінде сыртқы ортада мені қабылдай бастағанын түсіндім
және маған сол өзіммен өзім болу көбірек маған ұнай бастады
егер де менің жүрегімдегі ойлар шыққысы келсе мен шығаратын болдым
ыыы сөйтіп мен бұрынғы үш төрт күн мен одан кейінгі үш төрт күнді салыстырсам екеуінің арасы жер мен көктей болды
сол екінші образда өзіммен өзім болған кезде мен көбірек жетістіктерге жете бастадым
көбірек өзім қалаған орындарда бола бастадым
және де жүрегім де тыншыған сияқты болды
сондықтан менің шешімім ол жай ғана өзіңмен өзің бол
бүкіл журналдарда сайттарда фейсбукта инстаграмда жазған түрлі ойлар мен статустардың ешқайсысына мән бермей өзіңмен өзің бол
себебі күннің соңына келген кезде барлығы біткен кезде барлығын бітірген кезде сенде қалатын нәрсе ол сен өзіңсін
сондықтан тек өзіңмен өзің болу ол осы өмірдегі ең бір бақыттың бірі сияқты
өзің бол
өзіңнің ішкі меніне ерік бер
біз бастаған әрбір істе біз бітірген әрбір жұмыста біздің кім екендігіміз біздің неге сенетінімізді біздің неден жасалғанымызды білдіретін істер қалсын
бенди эрвинның мынандай сөзі бар екен әдемі болу ол өзің болу
сен басқалардың қабылдауын күтпе
сен өзіңді ең бірінші қабылда деп
сондықтан өзің болу ол жеткілікті
үлкен сенімділікпен батырлықпен өзіміз болайық
сол кезде біз өзімізге және де өзгелерге өмір сүруді жеңілдететін боламыз
өзіміз болып бұл әлемді жалғауды бұл әлемдегі өз армандарымыз бен мақсатымызды орындауды ары қарай жалғастыра берейік
ең бастысы өзіміз болайық
хей менің сізге құлақ қағысым бар
егер сізге менің аудиоподкасттарым ұнаса онда қарым қатынасымызды бекітіп одан ары нығайтқанға қалай қарайсыз
егер иә деп жауап берсеңіз онда фейсбукта жоғарғы жағына тамаша жыл деп теріп көріңіз
нәтижесінде менің парақшам шығады
сол парақшаға лайк басып менің бір де бір постымды подкастымды жіберіп алмайтын боласыз
сонымен қатар талшын нүкте ком сайтына кірсеңіз барлық ақпараттар ресурстар подкастқа жазылу жолдары және де қосымша мен анда санда жазып қоятын блог посттарым да шығып тұрады